Ny olana amin'ny fandrahoana sakafo any amin'ny toerana ahitana hamandoana be loatra a de voalohany indrindra aloha ny fitehirizana an'le akora mandrapaha- tonga ny fotoana fandrahoana sakafo satria lasa mora lo ilay zavatra ary lasa manahirana no mikarakara azy. Eo ihany koa ny resaka afo satria a raha kitay zao ny ampiasainao ka mando a de lasa sady man'etroka no ela enao vao mahavita zavatra.